إذا كنت مضطرة إني أعيش بجزيرة بالصحراء باخذ معو فلتر مائي لأن الماء أساسي ضروري، والفلتر يساعدني بالحصول على ماء نظيف وطعام مجفف أو معلب والعيش طبعًا، وخيمة أو مأوى لحمايتي من الشمس طبعًا والريح، وعدة أدوات مقل سكين لتسهيل الأعمال اليومية وكتاب أو أو دفتر لوقت فراغي أكون أقرأ عشان أظيع وقت.